Sakita masi wo acara harjadi wian banua yaai nenaan harjadi ne rinte, nenaan harjadi ne tu'a. saa harjadi ne rinte ti'i, se rinte yaai ma ewa um kepapaat ne rinte. um ke paat ne rinte ti'i um <hesitation> sake weiten kua neran kado. senang rinei si rinte ti'i sapakuan o nyaku neke lek kado wias keriaku, wias si om ku, wias si pai naan, wiase pamanta, ka pa wias neneta, kapa wias teteta, ni tu se rinte. taan nenaan satu acar <hesitation> harijadi ne tu'a. harjadi ne tu'a o senang rimae, sa se keriana ti'i mange, wi tu acara ne ra ti'i. ne naan ne tu'a, ne naan ne tumua pen cera se keria nera se tu'a tu'a ti'ii samange arijadi adou senang reame sera. se toro na se ra se ma kumentar, Kumentar um kekentaren ne dulu dulu, kekentaren ne sera mapalus. sa sera mapulus dulu senang remai sera mengenta ngentar um kekentaren ne tu'a ne dulu dulu. ni tu toro momuali tu pagenangen ta lako, pe eindon ma en kita nyaai se muda muda, ta toro meta uun keketaren ne tu'a tu'a dulu. tu toroi pa turun talako wia se rinte ta, wia se puyun ta, pe indon sa kita sumiwo hari jadi memang ketu arjadi ti'i mamuali paganangen ta lako se tu'a tu'a ta dulu.